അമേരിക സമ്സ്ക്രുതി വിബിന്നമൈനദി മരിയു। പ്രപന്ഛമ് ലോനേ അനേക സമ്സ്ക്രുതിലു പ്രഭവനി। കലിഗി ഉന്ദി ഇദി വേക്തിഗത സ്വേത്ഛ സ്വതന്ത്രത। മരിയു അവകശലകു പ്രധന്യത ഇസ്തുന്ദി വിബി। ന്നത അമേരിക അനേക ജതിയുതില മതല ബസല। മേലവിമ്പു തോ കൂദിന ദേസമ് അഹരമ് ഭുര്ഗേര്ലു। പിജ്ജ ബര്ബേകുഏ മരിയു ഫസ്ത് ഫൂദ് പ്രസിദ്ദമ്। സിനിമ മരിയു സന്ഗിതമ് ഹോല്ല്യ്വൂദ് പ്രപന്ഛ। വപ്ഥന്ഗ പ്രക്യാതി പോന്ധിന സിനിമ സിനിമ। പരിശ്രമ ജോബ് രോച്ക് ഹപ് വോന്തി സന്ഗിത ശൈലിലു। <hesitation> ഇക്കദേ പുത്തൈ സ്വേത്ഛ മരിയു। വേക്തിത്തുമ് പ്രജല വേക്തിഗത അബിപ്രയലനു। സ്വേത്ഛ ഗ വേക്ത പരേജ സമ്സ്ക്രുതി ഉന്ദി।